A Norvezy io zany karazana pays zany e, anisany manan-karena amin'reo européen ao raha zany de hitanao zany kaofa anao zany mitonona <hesitation> "o" amindreo any dia tsy haiko misy tsipika zany ambonin'ny "o" io karakaraha zay zany mampiavaka andreo Norvezy io any.